Väläh satas kõvva padukat. Üts miis juusk kohvigu poolõ, tõukas tormatõh ussõ vallalõ ja tuuga satas naasõl käest kohv. Miis pakk naasõlõ järgmädse kohvi vällä tetäq ja nä nakkasõq juttu ajama. Kõgõ lõpus otsustasõ nä siiäq kohvikuhe viil tõõnõkõrdki tagasi tullaq.